<noise> Reto daôlo zao <hesitation> karazagna raha magneno le haiky izy kô le misy tadigny, gitara, violôgna, piagnô, <noise> kabôsy, <hesitation> ino mo raiky igny eh valiha, ukulélé.